Like you will buy ley coffee, buy ley sugar then you make hot water. You put ley milk, wen you put ley milk there, you put sugar, then from there, you put the coffee there, you put ley hot water on it, you stir it, you make tea.